Skwi man nga gaɓa nta. mbela man nga wine koy giɓ anga maffahi gudam. tema tema ba ata bahkaɓa nga maffa sun nga ta nga gudam, nga maffa kam nga zay nga teva ndo. amma gashi zhigile n'tsukote aranta kam mbela man dasun nga teva ndohi a duniya kla! Nga maffahi a skwi man nga geɓe ta, gabaɓaya ndo ga ka skwi te ba zhigile da van shefe a sun maffa nga waya mana a dalahi nga a sun day maffa, a wuday nga ata god day maffa a, kaèi kam, dema nenga n'te nenga'a te sekam. azèay away zhigile da vana n'shefe a ndo nta ata sun nga nga maffa, te duniya gudam gaba ɓaya nga maffa ngaway zaynga se kam, ndawa ndawa do goɓ dayi maffa anga gaɓ sa agiɓe ngasa allahamdillahi sai godiya anga gaɓa na a zhigile a skwi man nga geɓe n'ta. kam kam a zhigile ga da d dita amama gudam gaba ɓaya, amamna maffa a zhigile avana ilimi. Zhigile a ndawa ndawa ba, ta god ma maffa, <hesitation> te duniya avasa. anga maffahi ahalaki <hesitation> tanguh nga, ta gime. a giɓe a ngasa se ɓok,, man zhigile nza tsukoɓ. aranta ambaha nga walwali kabi, ndo gaɓ ando gaɓ skwi n;ta kam away zhigile davana shefe da dinga mama kawai a skwiman ye geɓa antanta nga maffay gudam gaba day anga tsina, nag shidan gide a zhigile anga gadsa agide anta gudam duninya gudam atagaɓ se ɓok hurkida atagaɓ seka, wudama ata gaɓ maffa wudam gaba daya away zhigile da takaha ando gadka skwi nta skwi nte sekam nga shidan giɓ. anga pi wudaynga a makaranta a zhigile dada amama a skwi man ye geɓe kawai. amam na aman ta gaɓ maffa, ndawa ndawa dashike a tsina te duniya gaba ɓaya a nga maffa zhigile da takahanga a skwi man ye geɓe nta a ye. ayi bulama bukar aye gwaɓa ye te barawa nga shika te barawa guv nga. Nga kokwar nga gaba ɓaya a koghum gaba ɓaya. wudam wi nga angasa gudam gaba ɓaya zhigile da takahanga gudam gaba ɓaya, nga shidan gide a zhigile a bulama bukar a gaɓa iri ngasa gaba ɓaya, zhigile da takaha nga kaba day, nga shidan gide a zhigile a skwi aman ye gaɓa, anga maffa gaba ɓaya, anga maffa te duniya, ndawa ndawa ba, nga gaka n'keke n'keke ba, zhigile da da takaha. a denga amama gaba ɓaya, a sun skwi n'te pa, a ngozi nga, a wuɓay nga a ndawa ndawa gudam ba, ta sun skwaba aranta ba. Zhigile da takahata a ta ngots ilimi man maffa avasa a wuday. ata tsaka ma a ma maffa a wudaynga ata karajina zhigile atakahata aranta. a zhigile a takaha ndawa ndawa ata tokwa a maffa, ata takaha nga gaba daya, skway me skway me ata gede te duniya se kam zhigile da takahata a maffa skwi guda man ta gede te duniya yakamata a mafay ba aray tasun nga te duniya avasa, agiɓe ngasa ɓok zhigile da takahata anga maffa.